Toleh tentwaheeanoh masakityan nyeh tentwah sait kian tyonleeh syprus bolgum kpaw tilak seretet klah kahtamwah akih sakityan nyonah klah kelomnyonah akih sakityan nyonah klah asitit sakityan klaaah mintirilwoh sakityan klah nyeteh leh simotwo mborian tengoswoh takisakit tukuchonih yote toh nyeteh le tingoswoh sakityan tanyetteh leeh katamwan sakityan tonyetteh leeh chonleeh mborian sakityan tohnyeteh leeh tyonah leeh tonyetteh lee kata mwoh sakityon mmh itayah tentwah sakityan itayan wowah ket yeh nyonah miti nyonah kwule atehkiminyeh pat kasih angah klah nyuh tepengwah kamolwah klah pat chorwah chorway mih nyilereh bmih nyileeh tyonleekeeh tyonleeh tyoneleh tyolaeh mih nyilendah mih nyileh tyonah tyolaeh nee mih nyileeh ayah yemit. Akiyehchonah postin akehtekoh kah akengiooh keret sengenge akamalanyeh cheteh leh mbawtin tyonleh sypruss mekipondanechanyeh akemutag aketekoh stotin choleh korupen klah syprass mbawtin tekoh korin chonih tkwul klah nyileh nyileh tentwooh iyonih sakityan nyonah miti sakityan pah pah srum pah po tokikan cheteh kityan kyam sakit ketonih hayah katahmwah pa pat tinyon halyah menyileh tingoswah ayah sakityan tkwul hayan tilak sakityan tkwul akiposun akinyileh tyolah tyonah klah tapongwah pat sakityan nee tkwul mbonian sakityan tkwul knyull nyuh sehrelat man sakityan nee tekwul pat pachonih pat tikit chinih pah porway lawur kinyeji chah pah pokot amakelenyeh kelenyeh kpawh hiyoni mbao akepondana chonih.